Wutir, wutir. Tsir. Kidih. Fudu. Valim. Maha. Matsir. Furfudi. Kutsiya. dirɓitim. bahum witi. bahum tsir. bahum kidi. bahum fudu. bahum valim. bahum maha. bahum matsir. bahum furfudi. bahum kuchiya. dibi tsir. bahum witi. bahum tsir. bahum kidi. bahum fudu. bahum valim. bahum maha. bahum matsir. bahum. furfudi. bahum kuchiya. dibi kidi.